Mila matotra izany ilay mpanabe an sy ilay mpampianatra amin'ny fanaraha-maso ny ankizy. Mba tsy hisy izay tsindry hazolena ifanaovan'ny ankizy izay. Moa koa an, amiko manokana dia mila averina izany an, ilay fanabeazana ho olom-banona any am-pianarana. Izany hoe tena atao <hesitation> fianarana manokana mihitsiny izany io toy ny hoe matematika, toy ny hoe siansa, dia mba averina izany izay matiere izay mba ahafahan'ny ankizy mianatra ny mahaolom-banona dia io koa an atao dieny mbola zaza ny ankizy fa tsy hoe efa lehibe ianao vao hianatra an'izany zavatra izany. Akoatr'izay an, tsy any ampianarana irery no ianarana an'izany fa ao an-trano. Izany hoe ny ray aman-dreny koa izany an mila voalohany indrindra aloha an, mila mahay ny atao hoe olom-banona. Dia faharoa manarak'izay an, mila mampita an'izany amin'ny zanany izany hoe izao no tokony atao an, dia tsy tokony mampijaly ny ankizy hafa ianao an, tsy tokony <hesitation> mihomehimehy ankiay hafa ianao an, sy ny sisa sy ny sisa. Amiko izay ihany no vahaolana amin'io.